ña kuni kutuva sa´a ntayu kua kuu ku´ñu isu satyo yoko´na ña tyiina yá´a tyinalu ini nteentiu ra hatyi yaa´nu kenta yuku sian´ta ntukunta niinta isu nin ta ra ña tuvantiu santiu kasintiu kuu tikoo a tute isu´n ka ha ixta tyiti kani a tyitu´n ni tyantiuri´a yana ntakanina kua ka´an na ñaa tuvaa na satyo yoko na ri ra tyina yá´a tyina ra yasi ka katyina ra ñahua kuni kutuva sa´a kasiantiu yaa nùù kotu´va sura su sua nantiko yo isiaera kò´o yasi´a sa´ra na kutuva´e sii ntayu sii sá´e ra kuu yane kasiaa yo si na ve´e yo